<hesitation> Raha ôhatra hoe magnano bazary za e, de hoentiko manaraka agnahy izy, de kaofa tonga a bazary agny e de koragniko aminanjy daholo hoe ino aby agnaran'ny raha jiaby akeo de <hesitation> avake koa za kaofa le mahandro hagniny regny ra ôhatra ka tia- tafiaraka tamignahy mande bazary izy e, de <hesitation> koragniko aminanjy daholo hoe ino aby agnaranle <hesitation> hagniny jiaby le ande andrahognay ake.